Kolontsaina ao Aostralia dia ny fananan-ndry zareo an'ilay atao hoe ala tsy mbola nisy nikitika izay manana zava-boary maro isan-karazany ary feno biby avokoa, ary tena arovan-ndreo mafy io fananany io.